Omanga, oto hogolola ne ondjushwa ndji hafa onene halya lela hakuta hoondoka, ito kutha ike okandjushwa ha okatshona kookananga, hono kakeshi oka towe ka, oto kutha ondjushwa ndji onene hoondoka, otohi tidha ne tango ngeenge wehi kwata, ngwee oto <hesitation> hi manga komagulu opo kahi kahi fadhukepo, otoka kutha ekatana ngweye otohi tete othingo, ngeenge owehi tete othingo, ngweye otoka tulapo omeya ga fuluke, omeya ihaga kwata naana ethimbo eleka uunene kaga kalapo naana uunene peziko ka, ngeenge oga fuluka ngwee oto tula ondjushwa motshikwatelwa, nande ehela nenge otshiyasha ngwee oto tulamo ondjushwa ndjoo, sha ne wehi tulamo. ngweye oto tulamo omeya ngoka omapyu to tile kombanda hondjushwa ho, shaa ne ondjushwa wehi tile omeya, omafufu ngeya ohaga kalako ne gomapu oho tameke ne okutudha omafufu ageshe naambu uutshona towu tudhako, ngwee oto kutha ombele ngweye otohi tete. ngeenge owaala oku teta nande <hesitation> Omuupambu uutshona. nenge owaala ike ondjushwa ha tandwa nande oko mbunda opuwo, ngeenge owehi tanda ne ngweye oto kuthamo omandjandja meni, shaashi inima yimwe ohayi liwa yimwe ihayi liwa, oto kuthamo nee iinima ayishe mbi yili meni lepunda, iinima ayishe mbi twaadha mepunda lyondjushwa otoyi kuthamo ndee ondjushwa tohi kosho nawa, piinima mbiya wakutha mepunda opuna omandjandja haga liwa, po opuna otshindimba hatshi liwa, otshindimba oto tshi tete ne pokati, tokutha mo iinima mbi hayi kalamo iitondithi, nomandjandja toga thini sigo naana, <hesitation> ngeenge owamana nee okutanda otshindimba nokuthina omandjandja, ngweye otokeyi kosha, ondjushwa otohi kosho tango, ngweye otohi wawa, ngeenge ondjushwa owehi wawa ne, ngweye otohi tete ne miipambu, ngele owehi tete miipambu ne, oku ngwee mwene kutya owaala ha- ha tetwa miipambu iitshona nenge iipambu iinene, otohi tete ngaa tshiikolelela kungwee mwene Ngele owehi tete, otohi tula mombiga, mombiga to tulamo iipumbiwa ngaashi ngaa. ngeenge owala mwaha. ngeenge owaala mwaha omagadhi nenge inwaala, ngeenge owaala mwaha omagadhi oto tulamo ngaa, nge oto tulamo omongwa, ngweye otoka landa, ngweye otoka tala omatama itshewe toga tetelemo neenyanga to tetelemo, keshe tshimwe waala mwaha mondjushwa hohe ngweye oto tetelemo ngaa, to kala ngaa to tala ngele omwa towala nenge inamu towala, ngeenge ne ondjushwa hohe hapi, ngweye otamu otamu oto- oto li ondjushwa hohe nawa shaashi ohapya nale.